Awora namo ke eha ationa amo arufota ke awa ationa e arufo jawo te jawo te amo nago ere embomi eora ai ino om bara arufo buora eora di bara okisa jakisa peteawo arufo eora ra te amo eha ationa amore. Nago ere embomi hubu hora awo ationa amo ere embomi buhora awo ationa, amo eona eto sau <hesitation> akari atiue eona- akari atiue eona e awo ativeona amara. arufo jawo <hesitation> ando jajemo arufo awo amo namo arufo humbuona e namo amo vevere besie mohona uje peimibe euja. Amo tapare wande jo ai mohona uje euja ah. Ha eni amo <hesitation> iji- iji vevere ai ukana ujeuja. Ami iji ami kajau awo ando vevere awo overeka ja ue awo eona. Eni awo hena hagato sereketo afurukari dondami afuruketo pohuketo haco vevere andoai kajau amo agaeonamo pambuto umoi suieto veto umo kureto awo mine akari humbuona, humbuto vuvuto amo sereketo mihene awo be jimoketo wuto nau miheri horope ai overeketo ukeona. A ah eni amo ama jajemo amo andioi eh i hangerei i vevere mohona uje euja. awo oire i awo eto ehene evecoroi awo i veverei hangerei arumbeto mihe awo nau ando awo i veverei heone eh vevere kajeuja Eh utu ingene jajemo amore ute vihuja ingene wuhuja. Tiringene awo iye iona utumware i heona wazire wazire vevera aombahona andi veveke angahuena vevere umbona au etore e aruvu zazemo arufo amore <hesitation> amokiri vere nagore vevera ambatusa vevera kora tusera erena veveruwore <hesitation> iriripo ami kazirawo <hesitation> amore hernangato umo su edore ereto awo a arufo andeviuza amore iripoga umo rere pomboi awo oremina karembora amo namaranga tehona <hesitation> kosaritembe eha izieh <hesitation> ufora embo viza veiza ami ufora amore <hesitation> kosarimbesi ae pambuhena embo hagen embo ta e siwo sona <hesitation> embe tapa arufo zawoto zawote amta siwo amore e aimihiuza mi here embo pamone Keriawo umbari ama horereto pambore arufo nangota nugoa emi iruketo kito asiro amo re arufore eumbuto eumbuto angahena avihiora ke namo zazimo arufo aumbohona ando zazimo arufo awumbo hona amore pambonere angatetona arufamta siwo be e awore ehiora umbuto awo indiona enemo arufo mi em be nembeti viekito amo kazari auwo hiona kazari amo siwo eni ra peindera amo siwo henira hoinemo <hesitation> korarita siwo donda amo nango meni keriamo nangota dai amo eora dai amo <hesitation> nango ta hagen embo ra siwo urai mirerite amo nangota afize jape amami <hesitation> kerie amta miauja aumbo namo aranga dondai ingi zangire or isusure ita hamo hoga aore or imure imbe re wujire eawo umbuto Ami izi amita wowi amo eo na eo namta joere name rona re e jajemo besi <hesitation> ae ewo namo awo kaegeto mane ruona ajire <hesitation> umo kurari amo depori mane kure ona ona tiri jajimo besi ae mane pambuhona <hesitation> femume umba hamba pei mi ae mane rona wa fewe uja wa powe uja ae isa mane rona arangae amitami dei re e jajimo ame kakuja kito amore hako arufo nau ani ani anifo amore handere hako vetuza veru namo de be ururum bato be ururum bato avi ke awo <hesitation> araeona <hesitation> tuvi ine mo totu u keona mane ona ani amo e nau midim bari tai minim bari beu foe au purere ona amta bere henangato jamime muka kuza pisara <hesitation> jamo jamo be ama andeka kuza ama namo henangato be aruvo ani nao <hesitation> jenesi eona amo hakande vivije avore eto am vivije amo namo dam bowo be ona evera Avi kewo <hesitation> nau puri anifo ara ije anifo amo de kafka veuja ve na derade eto <hesitation> arufo awo tiumba tona hose nika tona eto akari sepadi iji porume tona emami ta orumbo oromba au rere <hesitation> arao pembe ona anga uena <hesitation> namore mehena <hesitation> mehena awo <hesitation> emor <hesitation> arufo jajemo amita ke aura angate tona <hesitation> namo namo namo a minimbar kaeve <hesitation> umbu ona arufo awo etore <hesitation> angat nongo a ani mie namo nawa <hesitation> kiona fo eto kiona <hesitation> menim bara meni isisa amo arufo tapa amo meni bara umbora <hesitation> embo be pamone be tete mi amo arufo ami amo umbo ora oena henangato <hesitation> kara arita <hesitation> horore hangato <hesitation> umo anga uwena <hesitation> kosarindo amo rumbora siwoe pambora <hesitation> pambaire awo mane ae amo <hesitation> afi jape mi jingame aurai ingi jaingire siwo sone data awo umbuto fesaora or meni sisaomo awo nango amami amo edo kogombeto namo gumaira afa umborowe waifi mane roro uwe aika poika eora dedepora teremora uwengai or umo iji poremana korara angato aikeora anga uwena meni sarangato <hesitation> simo eora a ma arufo tapam batamo amo namomo amo minimbai anima jo embora joemo jajemo ereto viuja angai iuja amo ani orere awo dona uje uja o ani emo ando ofai ofai amo jajemi ujai oere <hesitation> ao jajemo arafambuto ona ono angae ere <hesitation> aminimbo namore andu futa minim bara embona amo ando amo <hesitation> sasemba ere uja A gatari gatari eona tatata eona anga uena o mando jajemo arufambuto onara anga teona anga teona a namo peimbe awo de eajua peimbe ona eto mai embo hona ma jingatona eire meni soko jawo do do to emaea mehena joema eire e arufo amo <hesitation> amo a etawatawa amita fujujamo arufa mo <hesitation> utunama hambuto hambuta hambuio <hesitation> kosarida deihe henare <hesitation> ere kapurukaie nau ranga uena kosare <hesitation> namo nau rango fona <hesitation> embo ejohoe embo be pamone be a meni sa amo amanga to ora o ani amai nanta keri anita kanitara awo kerirata anita kanta amoai <hesitation> keredau keawo nongu nongua ara ere uwe awo <hesitation> kosari ufo meara arufa momboene <hesitation> daro pazirimbe eha namo namo are henamangato namo arufre anifo amore eona <hesitation> avi kere jajemo besi urere awo amo kaeketo mane rona aija he nangato atore vevere besi emona euja uere e arufo atumbati ke amon da amo hu avana e ehare ehare mena ete a ke namo kotore <hesitation> tari mehena mehena arufo namota hambau o mehena <hesitation> rate amita izi a wuwuza awore ene namona hare kiona <hesitation> izi maire <hesitation> arufo eme namo hambuza awotore izi ewo awore e amo nau hare <hesitation> eto kito darango <hesitation> arufo timba atona awo ara eona do eona anga uwe mehona <hesitation> e hajire eamo arige aivija amore <hesitation> jajimumbora amita ijida wa wuwuza suru suru uja e pisara pisara eruza eto nango amo tiri ujore ingire tiri ta ingire nere ambo suro ofeamo umo kumusi pememei merau tore pisara amo fufu fu da amore e kakuza kakuza amo <hesitation> ami <hesitation> arufa ambara mo hako kazau amo hako eragauch au nanamo hakusara tona Saro tona iki awo ke awo eawo wan kove au kove awo <hesitation> ara ara ara harare e ara awo au kong kong tro pore are aija <hesitation> amo e namore ke namore arufo awo namo hambui dehare heto nauha <hesitation> akoudo kosari umbuto akari mire hore hako metu ere amora tehona hangate onao aura a ke namo namo namo hande ato uwe namo kosari umbu ona amta ke awo ehawuto awa ea a ke <hesitation> namora ure nawa ato ume na awoe na mara aura